shau na'i burmi yikki gaskiya der dabbaji gaskiya wodi na'i, yidde na'i kam, dalili ko waɗi ngimmi na'i, <hesitation> rayuwa maji ta wadiɗi gaskiya hagga Allah di ngodi amfani sosai der al'ummare bo der <hesitation> ko waddata, gam na farko, huɗe arandejum, wodi dabbaji tayidi dikon, kanji ngon maudi, kanji bo danyata, <hesitation> na'i di kayayyafo di ɗuɗa, to Allah waɗi ɗi ɗuɗi, to taki maji tan, jon de ɗun warti hudede ɗun hude demal, <hesitation> jondo e marda na'i gamma saboda go'o, heuti sabbo, ashirin, zuwa ta-ta-talatin, poofa to e marɗa ngesa maɗa pat, enta e njaɗa njo'inɗaɗi pat, toh ɗun hude pellel tannugo taki maji, bu'e maji tan, jon ta hebi edi ngadisati ɗiɗi, tati, nayi pat enta e ngesa, ko tokkere, toh hagga Allah pellel ngel de ngarta awuɗa ngel pat der ampani, toh ampani majum warati pere, <hesitation> sakamako jon demal ɗum warti, ko moye warti demal, demal, demal, demal, <hesitation> demal, kanjum waɗi ngimi jon gamma na'i ɓuraniyam, gam ɗume, <hesitation> koh e harka jon lumo, ta nangi ngari di njarɗa ananai di miliyan, miliyan e goɗɗum, toh ko dabba ngan heuti banon banda ngeloba, sai dai ngeloba, toh, <hesitation> amman na'i di ta wodi di e hoje mendo hoje karkara amin do, to a hebi pellel ko tanna ngesa, toh ngesa kah joni kebɗa.

muri ko nyebbe ko bayeri ko muri ko masardi, <hesitation> hagga Allah sai awaɗi duɓi eduɓi fellel ngel, ngel watayi, fellel ngel bo ko awuɗa pat, ayi'ai pellel ngel, ngel sebbiɗi, ngel woɗi, ampani magel feri, bo awawai awa kunyawol ko ngole, wedde wore sai ngi'a a heɓani de kunya, buhu ashirin wedde wori sha biyar gamma ɗun waddi dum, gamma bue dabbaji ɗiɗɗin, na'i diddin kanji ngaddi sebbuduki pellel ngel, ngel warti ɗun tanni ngel, ngel wadi ampan-ngel wadai ampani sosai, nonbo ta fe'ii ampani ɗum ta waddi nyebbe, a wadi der ɗon, to nyebbe magel waɗai fere, gamma fellel ngel awata-awata diga do har Allah andi sai awayigel, a hebayi nyebbe ngel kepta wedde wore, wedde wore de'e saikeɓa buhu sappo e mare nyebbe, amman jon sai awa duniyaru guɗa to ɗun wala taki, ngoba tofah sai ngi'a wala ko suttuɗa, amman ta hebi pellel nge'el, toh dabbaji di kanji di ngaddai amfani ɗuwɗum e pa'idaji, hanjum wadi ngimi, gaskiya der dabbaji der ko ngammi sha'awa majum, ko hande tomi won lawol majum, mi tefai, gamma mi tefai lawol mi soda dabbaji, gam ɗume, gam pa'ida majum duwɗum atakaice.